Ny fanadiovana la fenêtre longany arakaraka, raha ohatra hoe la fenêtre kakazo izy ah, de alainao foagna sifôgna mando ah, de fôfônao amin'iny, fa raha ohatra hoe fenêtre vitre izy ah de alainao ranon-savony de fafanao amin'iny de avy akeo ah, hamaigninao amigna lamba maina avy akeo.